<hesitation> Twiine emwe, ibiri, ishatu, ina, itaano, mukaaga, mushanju, munaana, mwenda, ikumi, ikumi nemwe, ikumi nibiri, ikumi nishatu, ikumi niina, ikumi niitaano, ikumi na mukaaga, ikumi na mushanju, ikumi na munaana, ikumi na mwenda, abiri, abiri nemwe, abiri niibiri, abiri nishatu, abiri niina, abiri niitaano, abiri namukaaga, abiri namushanju, abiri namunaana, abiri namwenda, ashatu, ashatu nemwe, ashatu niibiri, ashatu niishatu, ashatu niina, ashatu niitaano, ashatu namukaaga, ashatu namushanju, ashatu namunaana, ashatu namwenda, ana, ana nemwe, ana niibiri, ana niishatu, ana niina, ana niitaano, ana namukaaga, ana namushanju, ana namunaana, ana namwenda makumi ataano, ataano nemwe, ataano niibiri, ataano nishatu, ataano niina, ataano niitaano, ataano namukaaga, ataano namushanju, ataano namuna, taano namwenda nkaaga.